المكان اللي يشتغل فيه بيحتوي على حوالي ست نوافذ، النوافذ تكون موزعة بشكل يناسب تقسيم المكان، بحيث كل قسم يقدر يستفيد من الإضاءة الطبيعية، في بعض الغرف النوافذ تكون كبيرة عشان تعطي جو مفتوح، وبعض أماكن تكون النوافذ أصغر عشان تكون الخصوصية أكثر، النوافذ بتساعد على دخول الهواء النقي، وتخفف من الرطوبة في المكان.